Jue a'ax nyënëm yë, jue a'ax dun neje'e kä mexëp yë tamës yë nebyë yë mole, ti'ik a'ax dun kya mexyë neje'e porque jë'ëxchoy a'ax dun yak anaxpëtya a'ax dun nyëpësëmënën nadejtë, je nyaxi'ip nyasu'utsënë a ëch ti'i ëch dun to'ok tyun je'e pastel ti'ik anajtyë dun myëdë je leche dun oy, este jek dun kya me'ex, je ni'ix jen ko'op padyëkë an jue dun nyabësëm neyb ko'o t'suxëbytën y tëkëk jue mëjk pyëdëkneyb ko'o tuk xumyën y naxip nasut'spë jedun, je'e ëch dun to'ok tyun.